Tabia nsha lenye ni mnundu akaye na wandu lakini atawe ni mnundu ewongwa na wangu ni mkuru na wangu na mnundu etwea na wandu.